Mbu nga nji dumari tang shi barari tang khuu̱ magham kap dyi nuke nga ka shiki mbu piti ga nje san, nga ka nji tang shi ngaandi ye nana ndu baba, ga nje nang tuk ngga zhum dye zhumndi dumari, ɓu nga zhum dye zhumndi tang shi wurti mbu nga wur zha ta nga vi ma taatli, ngaa nje nang nga nje nga nje nga nje ngga tatu ma yir vi rap, ma yir kunung nga ka gab ndu kaari taangan gut maa kari tang zhum dye fudari, tang gab tuk tang wur gha ngga nje nang bu̱ nga wur gha nga kada gab ma taali, mbu nga shi tatli ma yir vi gurmun tang gab nu kari, mbu nga gab nu kari ngga ka shi wurti tuk, mbu nga shi wurti tang masi tang ƙangha mbu nga ƙangha vi qurmun mayi vi mut, ngga nje nang nga nga nga ka dyi ma ghwat bol mbu nga dyi Ta nga ghwat dyi nga ka da gabi tang shi wurti tanga vi maa pugiri, mbu nga vi ma pujiri ndu nyeeza, ngga nje nang nga ka nji tang ɗi she khurti manang chem a shi mbalari chema shi pujiri ngga nje mbu chema shi pujiri chema lakhta nga kada gab nu kaari, tang ƙungha mbu nga kangha, ma yir vi mutlum nga ka nagha tang shi badari ka nji badari tan khut magham kap dyi nuke nga shi ki dyi nje torop nu mbalar baran ba tang khut yapari, ngga nje nang ƙun gha ma yi dumari zhuzhum vi qurmun, mbu nga nji nga shi barar tuk tang khut magham dyi nuke ngga shiki kap mbu piti nga ka san gume nɗa tu buu ndu nga anyi sarchi ko dyi sarchi da nga khut magham, ko dyi sorchi da nga khut magham, magham wa ka shiya, magham wa ka shi aa num ya, yang ngga nje nang kap nga ka nga ka wanɗa nu kunari tang kuna yenda ndi barar ndi ka lugha ki ya Ka nu anum ni kya shirin mbu zalale barang n ga nje nga tuk, mbu nga ji nga kaa shi anum nga ka ndu gar mbu nga ngut maa gari nga ka yhi llunari daga dumari vee mut mbu nga. Ji mayi vee mulang gwan nga gab nu̱ kari kap llunar nu kari ngaka shi gaanje mbu nga shi kom tanang vee tik tana ɓa yam llunar banga, kab dyi nike nga shiranang, nga shirang dyin, nga shirang, nga shirada ndi kadari, magham ka mbu nu̱ nagh kap dyi nike nga shiranang, nake dyi nike nga dumaki zurang nu dyine llunar ku nu ki nga shirang mbu piti